M'ayɛ edwuma mu panyin da ntsi, mebɛkasa afa mo suahun ho na m'akyerɛ hͻn a wͻrototo m'ano no kwan a mebɛfa do m'aboa mma mo dwuma no edzi mu. Afei so, mebɛkyerɛ hͻn mo mbͻdzembͻ bi a meetum ayeyɛɛ a nkorͻfo nyim na ͻno bͻboa ma wͻagye me edzi na wͻafa me.